Rawekweꞌ chilara mardox, lo sani chilara yomerakwe llamax xshinikanilaꞌ nolosorama, por ni chilaramardox nerslora parmadox niwal yarakwe yaramashin renrama por nirnibuende klara marushi ranrama yogꞌll- lio nininorama werama shana seza tiempo pornin chilat to kosgak chizalodoxa magal chila to buen chilara maranto bwenche bren xdox maparche ralamaran to kos mal buechlio lowa chinisdolordo xamanchabr por nirnibuende lara mara kbildo aramashana, shianasiedə kodrakos esiet guchlio lotir kosbuen, lotir kosmal, parlara margui tere malosaraꞌ marchilar marchaglosani, nora markwashizira niramasa marpuerona axdograkama chixto madroxgakə chiniraakwera, mashini kayonrama, shini kanirama, kashini ranagonrama, shini nichilaramaset rogaris biaꞌ rlakrogakamaxꞌ enguixtera malo lo buen shindera rama por nier doxama.